Alhayawan al barida aktar wa bador igot janbi kulla waqit hubas alkalb, shan al kalb kan fi shuqul bidurrak fillel inta nisan kula binbah bigayyimak, haw kan fi sarrak ja bishil shuqul fil bet kul binbah bikharri bidissa biʼerrid walla kan intu kula tiʼarfo bi kon fi na dun deif ja.